Gny fiomanako isaky marandray zô mandany eo amin'ny adiny raika eo isany marandray miomana, mandeha miseky aho marandray de bakeon'iny misiky, mihogo volo, manaonao voanja, lokomena, creme creme a.